Ma ei olõq eriti määnegi gurmeeinemine, nii et mul om väega rassõ vastadaq sääntsele küsümüsele, aga äkki ku nuuq viis asja ommaq väega ökoloogilidsõq ja kalliq, sis tuu omgi joba gurmee?